गिलहरियां सर्दी से बचबा काने अपना घोंसला में पड़ी रेवे। घोंसला हे पैक कर के राखे नेव। ज्यादातर मकाना में, दीवारा में घोंसला बनावे। सर्दी में तावड़ी में बैठी रेवे। घोंसला में सब सामान जमा कर के राखे। <noise> अपणा बच्चा काने भी ले जावे।